أي نعم وايد مرات يعني سويت روحي مريضة حق اغيب عن المدرسة لان أحيانا احنا كأطفال يعني يكون عندنا مشاكل في المدرسة او- او في مثلا شي ما نبي نقوله حق أهلنا فنضطر انه نسوي روحنا مريضين او جذي يعني عشان يسمحون لنا انه نغيب عن المدرسة